Karazagny asa, mamboly, miasa brô magnano fonctionnaire, dokotera, mpanera, électricien unn, informaticien, menuisier na mpandrafitry magnano batlazy, dokera plombier ee, pastera